<hesitation> anria achí casi pues hu u un. ocho horas de cinco a ocho horas, ajan to na kudio jan o'on hora anre ona hora taña jan uña no yu tó, davana ta va kidi nrina, nri ona hora a nri o'on hora chí davana tá, liaga hora kidina chiga kechonna a nruguata noko nena xan'na tó yu ta ova ña <hesitation> chin ona hora ta xa hova.